بيكون على حسب التدريب يعني أنا حوالي يمكن أكتم نفسي من دجيقة لدجيجتين، هذا لو كنت مهيئة نفسيًا، لكن لازم يكون عندي تدريب كافي، مع التدريب بنعرف نكتم نفسي أكتر كل ما نتدرب كل ما نعرف نكتم نفسي.